اه هسافر الفضاء، عشان أنا بحب إن أنا دايما استكشف الحاجات الخفية بالنسبالي وهحب إن انا أشوف القمر عن قرب وهحب إن أنا أشوف النجوم واتمتع بيها من قريب وهحب إن أنا استكشف المجرات والكواكب اللي موجودة وانا- وأنا بسبح وسطهم في الفضاء وإن أنا أشوف العالم من فوق من مكان بعيد أوي.